د میوو د ساموټي د جوړولو د پاره یو پیاله تازه او یا هم سړه شوې میوه لکه کیلې یا لبنیات یوه پیاله مستې یا شیدې سره مخلوط کړئ. که غواړئ د خواږه کولو د پاره یې یو کاشوغه شات ور اضافه کئ. تر یو څه وخته پورې یې مخلوط کئ او په یو ګیلاس کې یې واچوئ کولای سئ مصرف یې کئ. او خوند ترې واخ.